في يوم من الأيام لقيت قطة فظولية قلادة سحرية لما لمستها بدت تتلألأ وتصدر أصوات غريبة، فجأة تحولت القطة لقطة عملاقة تقدر عالطيران استغلت قوتها وتس- وبدأت تستكشف السما زارت أماكن ما كانت تحلم تزورها. بعد فترة اكتشفت إن القلادة حقت الساحر لازم ترجعها. خاظت مغامرات مع أصدقائها الطيور عشان ترجع القلادة للساحر.